Sati makatayen sihiwe nee karna hiwene kangan mamei kane aree mapa inung siseh moahele kambing ore membe mangase makatayen siyo mangesee ore kangen mamei kan mangase ore kangen mamei apato inumen mangese.